عشان نعلج لوحة علي الحائط ،يبغلها شوية خطوات أول شئ أختار المكان المناسب أحدد بعد الإرتفاع المطلوب، <hesitation> أعمل علامة بالقلم، وأثبت المسامير أو الخطاف يعني بعلامة، أعلج اللوحة علي المسامير بعد كده نتأكد إنها مستوية بإستخدام المستوي وخلاص أشوفها من بعيد وبكده تكون اللوحة جاهزة.